عدت شغلات اطيق اتعامل معاها بس الاقوى من عدها تواجها لان الي يخاف من مشكلة غاح تظل معانو طول حياتو فويحد يواجها واشوف اشنو مشاكل اشون اطيق احلها اذا انحلت انحلت. اذا ما انحلت مع مرور الزمن هيا تنحل تلقائياً وهشكل بس.